Wuti ra a khiji tudi valthi maha masir lthaltha kusiya jibb, jibbun boni wuti, jibbiu boni raa jibbun boni khiyi jibbun boni fudi jibbun bor valthi jibbun boni maha jibbun boni masir jubbun boni lhaltha jibbun bon kusiya jibbun raa jibbun raa ghi boni wuti jibbun raa ghi boni raa jibbun raa ghi boni khiyi jibbun raa ghi bon fudi jibbun raa ghi boni valthi jibbun raa ghi boni maha jibbun raa boni masir jibbun rag hi boni lthaltha jibbun khinyi, jibbun khiji ghi boni wuti, jibbun khiji ghi boni raa, jibbun khiji ghi bn fudi, jibbun khiji ghi bon valth, jibbun khiji ghi boni maha, jibbun khiji boni masir, jibbun khiji ghi boni lthaltha, jibbun khiji ghi kusiya jibbun tudi jibbun fudi ghi boni wuti jibbun fudi hi bonraa jibbun fudi ghi boni khaji jib fudi hi bon fudi jubbun fudi bon valha, jibbun fudi ghi boni masir, jibbun fudi ghi boni lthaltha. Jibbun fudi ghi boni kusiya jibbun fudi <hesitation> jibbun valth jibbun valthi boni wuti jibbun valthi gha boni raa jibbun valthi gha boni khiji jibbun valthi gha boni fudi jibbun valthi gha boni <hesitation> jibbun valthi boni wut, jibbun valthi boni raa jibbun valthi boni khiji jibbun valthi boni fudi jibbun valthi bon maha jibbun valthi masir jibbun valthi boni lthaltha jibbun valthi boni lthaltha jibbun valthi boni wuti jibbun maha boni raa jibbun maha boni khiji jibbun maha boni fudi jibbun maha boni valthi jibbun maha boni masir jibbun maha boni lthaltha jibbun maha boni kusiya jibbun massi jibbun masir, boni wuti, jibbun masir boni raa jibbun masir bo. Jibbun maha boni khi jibbun masir boni lthaltha jibbun lthaltha boni wuti jibbun lthaltha boni raa jibbun lthaltha boni khiji jibbun lthaltha boni fudi jibbun lthaltha boni valthi jibbun lthaltha bon lthaltha, jibbun lthaltha boni kusiya, jibbun lthaltha boni kusiya jibbun kusiya boni khiji jibbun lthaltha boni fudi jibbun lthaltha boni valthi jibbun lthaltha boni kusiya, jibbun lthaltha boni kusiya jibbun kusiya boni wuti jibbun kusiya boni raa jibbun kusiya boni khinji jibbun kusiya boni fudi jibbun kusiya boni valthi jibbun kusiya boni maha jibbun jibbun lthaltha boni wuti kusiya boni masir jibbun dibakwi wuti.